Ma arva, et andisandminõ um iks väega tähtsä. Mino meelest, noh taa kristlusõ seeh joba taa andisandminõ ja asi um väega tähtsä. Samal aol, noh, egaq sa kõik- kõkkõ asja ka andis ei saaq. Ku sa iks midägi väega hullu olõt tennüq, sis tuud oma rassõ andis andaq.